Igei vo atoiaro, ora tapo vo vo uvuapa tapi eisi uva ravireopara uva vara eva voripaiveira, vore kaparai avero siasipasa. Oiso osa ave vatiri siro vore tosiara, o aveavareoreopara, o aviavi piepara, oara siasi rivere eva ia sora, va tovorivere voari, ravireo, ra ravireo vaia rorore ve, ave vatesa gorua. Avero gorua vatepasa vatiri, ravireopara, torch, aviavipi eparai. Uvuipai ra votokara paisi vai tapo, siasi vere. Riroavai soravai, o vosa vi vokepa ro, sorapa kepa, uvuipau, ra, riroa vai gaupie sipika vai vaia. Ra voari paua avapa pere vatirisi. Ra voa rire avapape, sipikara ra uvuipai, ra vira ia viusikipau vere rara vara purari. Esiviraga.